таңғы шоу
ы таңғы шоу жұлдыз эф эм радиосының әуе толқынында ств арнасында тікелей эфирдеміз
қазір сәлден кейін инстаграмнан да кіреміз жас төмен сызықша қали парақшасынан мхм
алашұлы тобы бүгін бізде қонақта үйбай сәкен майғазиев ағамыз тыңдап отыр екен сол үшін жай сөйлеп отсыз ба сол үшін өте сабырлымыз деп мхм
ыыы алдаспан деген керемет топ бар иә
ыыы сол топтың белді мүшесі ы мақсат деген жігіттен сұрақ келіпті иә мхм
былай дейді ол сұрақты оқуға дайын отырған ы журналист ақбибі хамидолла мхм
алашұлы сөз кезегі сізде
алашұлы актерлеріне сұрақ деп бастады
жасұлан базарбаевтың хатына ұқсайды
енді былай дейді тыңдаңыздар ыыы актерлік қиын ба әлде әншілік қиын ба немесе өнер жолы барлығына неге оңай көрінеді барлық бала әнші болғысы келеді дейді
ііі бұл бұл бір үлкен дерт негізі өскелең ұрпақтың барлығының әнші болғысы келетіні мхм негізі катты жақсы нәрсе емес
өйткені ыыы ғылым бар әлдеқайда ы маңызды
бізде қазақстан бірдеңе шығару керек дегендей
экономика бар ия болмаса басқа жан жақты нәрселер бар соның жан жақты дамығаны дұрыс
ал енді неге әнші болғысы келеді әрине ел боламын десең экраныңды түзе дейді тек қана әншілердің өмірі жан жақтың бәрі сондай болғаннан кейін өкінішке орай солай болады
ал өнер жолы да ыыы негізі оңай жол емес
і жеңілтек әндер емес кішкене маңызды мағыналы әндер жазуға келетін болса өнер жолы өте қиын
актерлық та әншілік те оңай емес ешқайсысы оңай емес
жалпы айтады ғой өнер жолы неге оңай болып көрінеді деп алдында бір студент балалар қойды осылай өнер жолы оңай ғой осылай сахнаға шығып ән айтасың бірдеңе бірдеңе кез келген иә
кез келген жалпы бізді телевидениядан тек қана бізді сахнада ғана көреді сахнаға әдемі болып шығамыз әдемі айтамыз
бірақ сахнаның сыртында болып жатқан студияда болып жатқан ыыы жағдайлар ол қиыншылықтарды телевиденияда көрсетпейді сондықтан да ол оңай болып көрінеді көп адамға
ііі жаңа да мәкең айтыватыр ғой алдында бір кісі аға айтады да біз неге барлығымыз әнші боламыз біз неге қазақ тек қана тойда ұл мен қызды қалай шығаруды ойлаймыз дейді де
неге біз телефон шығаруды ойламаймыз неге біз өзіміздің ы телевизорымызды өзіміздің техникаларымызды шығаруымызды ойламаймыз
сондықтан да негізі инженер керек қазаққа
мысалы тағы жалпы американың бір каналдарын қарап отырсаң да қарапайым кәдімгі үй салыватқан адамдардан кәдімгі передача шығарады ғой
үй салыватқан крокодил ұстап жүргендерден передача шығарады
аң құс атып жүргендерден передача шығарады жалпы
бізде ондай передачалар қатты дамыған передачалар жоқ деп ойлаймын бізде тек қана әншілерді көрсетеді
ассалаумағалейкум алашұлы тобына дейді
ерзат керемет жауап бердің сұраққа шынымен де әнші болу өте қиын дейді мхм әсіресе топта ән айту сәлеммен әзімбек байлин
өте дұрыс сол кісінікі не деген керемет сөздер дейді ерзаттың фан клубы жазыватыр
тамаша мақсат ағай да жазыпты теска молодец күшті жауап берді деп жатыр
алдаспан тобын білесіз бе ол жалпы мақсат иә
әрине әрине өзі этно топтар саусақпен санарлық қазақстанда сол топтардың бірі мен ерекше кұрметтейтін алдаспан тобы этно рок жасасын
ыыы және ыыы қазақ еліндегі ы менің білуімше ең мықты домбырашылардың бірі иә мхм мақсат мәкең красавчик қой

ыыы мақсаттың ы орысша сөздерін үтір арқылы жазып отыру мүмкіндігі бар бізде мхм иә
ерзаттың сөздерін жазайын дедім де қойшы дедім қаншама үтір керек оған жәке ән айтайық
ы қазір айтамыз енді үзіліске дейін үлгермейміз ау үлгермейміз ау онда үзілістен кейін шамамен бір минут уақытымыз қалды мхм
ассалаумағалейкум қалайсыздар амансыздар ма берікке сұрағымыз дейді берік ойламайсыз ба өкінемін деп
жоқ ешқандай өкініш жоқ керісінше қуанамын
ыыы кенжебек бауырымыз ыыы музартқа келді ыыы шүкір өз орнын таба білді
сізді қалай қабылдап жатыр қазір ы алашұлының фан клубтары
енді барлығы енді басталып жатыр ғой
енді алдағы уақытта алла қаласа көре жатармыз
ааа әлі ешқандай ыыы жағымсыз пікірлер келген жоқ па инстаграмыңызға
ондай әлі келіп жатқан жоқ әзімбектің адамдарынан әзімбектен басқа ешкім жазған жоқ десең
сабырға шақырамын
жемісті болсын дейді ассалаумағалейкум алашұлы алға дейді
ақбибі жәке қайырлы таң күндерің сәтті болсын жұма мүбәрәк болсын дейді иә
бүгін жұма мүбәрәк болсын дұға тілектеріңіз қабыл болсын дейміз
берік самый лучший ооо іңкәр ма жазыватқан іңкәр жоқ
хасан ааа таңғы щоу қазір үзіліс жасап алайық одан кейін жалғастырамыз
таңғы шоу
қиындыққа сынба
қайғы мұңға терең бойлама
бәрі өз қолыңда
бір өзіңе сен
жүрегіңді тыңда
жеңілемін деп тек ойлама
сенімің нық болсын жігерің бекем
өмірде алынбас қамал болмайды
талпынсаң жаратқан қолдайды алға алға алға
жұлдыз эф эм де таңғы шоу
шыдамдылығы өте мықты екен кімнің ұшқын мен әзімбектің эфирді тыңдап отырып бір де хат жазған жоқ қой әлі
екеуі де отыр ма қөріп отыр ма тыңдавотқан шығар деп отырмын
алашұлы бүгін таңғы шоуда қонақта жанды дауыста ән тыңдасақ дейміз
ерзат гитара ұстап отыр мақсат ән айтады берік билейді ал кеттік
фонды өшіреміз ана тарам пам парам

жасаурап тұр жалын жанары жанары
салиқалы жұрттың балалары қайда барады
саналы сарқылған ба аралы

жанымыз жаралы
әй угай угай угай угай угай әнім болып қалсаңшы оу
әй угай угай угай угай угай угай әнге салсаңшы оу
үәриді оу әй угай угай угай угай угай әнім болып қалсаңшы оу

құдайым деп бастап угәйім деп айтам жырымды жырымды
әлімсақтан батыр қазақ едік қайсар тұғырлы ай білімді
халқым қандай бүгінгі
ұлдарымыз құтты жүректері түкті білікті ей тұлымды
қыздарымыз біздің инабатты сұлу қылықты бұрымды
ұмытпаңдар тілімді
әй угай угай угай угай угай әнім бол қалсаңшы оу

әй угай угай угай угай угай әнім бол қалсаңшы оу

сөзімді тыңда сөйлейін мен халқым
данышпан ақын абай атам хәкім ей
демеп пе еді өлеңге таласады әркім
ерліктің дастаны қазақтың жастары
есіңнен шықпасын дәстүрің салтың
жүректерің соқсын жерім деп елім деп бір
батыс деп адаспай бабаң жүрген жолмен жүр
құлақ сал жырға термеге күйге
еліңді біл ана тіліңде сөйле
қазақтың әнін тыңда қазақша биле

әй угай угай угай угай угай әнім бол қалсаңшы оу

әй угай
ей керемет
мақсат рахмет бірге деп қояды сендермен билеу емес ән айту да қиын екен
ай қандай тамаша керемет деген хаттар өте көп келіп жатыр
ыыы жаңа келген жігіт ұшқынға ұқсайды екен
ассалаумағалейкум уағалейкумассалам қалайсыздар амансыздар ма мықты күшті екен дейді
шап шап артыңа қарама бәрекелді деп
түф алашұлы алаштың айбынын асырып жүре беріңдер дейді әумин
мына әннің сөзін және әнін жазған адамдарды ыр айтып кетсек айтып кетсек
әні ы қазақтың талантты сазгері ұшқын жамалбектікі сөзі төреғали төрәлі бауырымыздікі
өте күшті бұл ән алашұлының оң жаңбасына жатқан бір керемет әндердің бірі өзіміз сүйіп орындаймыз
осы әнді ы жақында алашұлының презентациясы болды сол кезде жетігенмен орындадық ооо
тұран және сепсанс тобының ыыы жетігеншісі ержігіт деген бауырым жетігенде болды мхм
сол кезде ой келді осы әнді қайта жаңғыртып акустик нұсқасын жетігенмен шығарсақ деген жақында тыңдап қаласыздар мхм
мәссаған қандай мына жерде бір ауыр хат келіпті мхм мақсат дайын бол
әлихан бөкейханның орнын басатын мақсат рахмет ойбай түф не дейді
бұйыртса шынымен тұз бар ма
не деген дауыс дейді иә
енді әнді бастаған кім дауысы күшті екен дейді жаңағы әнді бастаған мына жігіт ерзат
ерзат рамазанов ол келесі әнді де бастайды жалпы әнді ән бастаушы жігіт өзі
бағана үзіліс кезіндегі әзілді айта кетсеңіздер тыңдармандар естісе қай әсет қарабалин заман тобындағы
жақсы бір мерекелік жиынға бардық содан кейін мен кешігіп бардым да кішкене мхм кілең өзіміздің әріптестер әншілер тойда содан әсет сұрапты енді что там максты не қыласыңдар деп что там

енді тойға бардық сол кезде әсет ағам тұрды сосын берік жанымда тұрған берікті таныстырыватырмын әсет аға жаңадан келген біздің топқа бала сосын ақырын әсет аға
енді мақсатты не істейсіңдер деп әзілдеп жатыр да сосын айтамын е сол мақсаттан бірдеңе қылып құтылып өзіміз қалуымыз керек деп қоямын
соны әсет аға макске айтып
маған айтты мына жігіт сендерден құтыла алмай жүр екен сенен құтылса өздері қалады екен деп ше
сосын мен ештеңе істеген жоқпын бір үш төрт рет қана ұрдым
эфирде таңғы шоу
смарт сағатын сыйлыққа ал толығырақ ресми сауда нүктелерінде
жарнама қызметінің телефоны үш сегіз жүз сексен сегіз жүз елу бес
эфирде таңғы шоу
махаббат қызық мол жылдар махаббат не істетпейді деймін да мхм
байғұс ерзатқа шай дайындаймын деп ыыы ойбай біз тікелей эфирде едік қой біз эфирдеміз

ыыы біз эфирдеміз ана ыыы есікті жауып қарасаңыздар ана жерде он айыр деген қызыл жанып тұр негізі он айыры он айыр кір де деді ааа
он айыр деп оқып кіріп кеткен ғой
ақбибі қош келдің
махаббат не істетпейді деватырмыз енді ерзатқа шәй дайындаймын деп кетіп қалып едің әлі келмедің
иә шәй қайнамай қалыпты да содан кейін ары бері жүгіріп кеткенмін ғой а жақсы кешірім сұраймын
пейіліңнен ниетіңнен айналдық ақбибі рахмет

өте керемет өнерлерің өрге бассын рух беретін әндеріңіз көбейе берсін жаңа жігітке сәттілік дейді өмірқұл айниязов ағамыз мхм рахмет
ыыы алашұлы нағыз тарихта қалатын топ тарихсыздар дейді жұма қабыл болсын дейді баршаңызға рахмет
ы тағы бір ән орындап жіберсек үлгеретін сияқтымыз иә нұрғазы
үлгереміз дейді ал
ііі бұл ән бұрынғы әннен өзгерек менің сүйікті әндерімнің бірі
ііі тамара асар шәкәрім құдайбердіұлы тыңдап жүрміз
мен жанды дауыста бұл әнді бірінші рет тыңдайын деп отырмын ал біссіміллә
бұл ән бұрынғы әннен өзгерек
бұған ұйқасты әуен сөз керек
өзіңе орайлы
денең жан нұрлы болса жөнделмек
өлең әнге өлшеп айтса өңделмек
ұйқасқа қолайлы
ән өлшеуіш өлең күміс
қоспаңыз мыс аралас
артық алу не кем салу
қапы қалу жарамас
тағдыр адамды айдап туғызбақ
әрбір сүйгенін нәпсі қуғызбақ
өмірдің жолы бұл
жақсы нәпсісін өзі билемек
тапшы наданды нәпсі сүйремек
мақтанға болып құл
ән өлшеуіш өлең күміс
қоспаңыз мыс аралас
артық алу не кем салу
қапы қалу жарамас
шіркін ай не деген әндер бабаларымыздан қалған иә беріктің дауысын айтсаңшы иә қандай тамаша
мен ыыы осы әнді тыңдап отырып ойлап отырмын ақбибі мхм топтан кетпей ұшқын да әзімбек те одан кейін келіп берік те қосылып бесеуі ма үлкен бір топ болса не болатын еді деймін де

беріктің дауысы керемет екен дейді мінекей жазып жатыр мхм
ыыы не болды үзіліс эфирде таңғы шоу
ақсың ба сарысың ба қарасың ба
сенің де бар өз орның адамдар арасында оу
өзің біл сөнесің бе жанасың ба
озасың ба әлде қаласың ба еее
тоздырып тебінгісін тағасын да
арманыңның арғымағын мініп шабасың ба оу
өмірдің қайғысы мен наласын да
жеңемін деп айта аласың ба
тоқтама сыналғанда
аспан құлап кеткен жоқ өмір әлі өткен жоқ
адам ұлы арманға
ешқашан да оңай жолмен жеткен жоқ
биіктер биік екен
жанына барғаныңша
ұзақ жол қиын екен
дамылдап алғаныңша
өмірді сүйіп өтем
дегейсің барда мұрша
күйік те күйік екен
ұмытып қалғаныңша
дамылсыз тіршіліктің таласында
бұлттардан өтемін деп қанатты қағасың ба еее
тұрғанда түпсіз жардың жағасында
тағы бір қадамға барасың ба
охоу оу көтеріп шыға білсең дара шыңға
күншілдердің табасын да жалған жаласын да оооу
кездескен бар мен жоқтың арасында
көресің ағы мен қарасын да
тоқтама сыналғанда
аспан құлап кеткен жоқ
өмір әлі өткен жоқ
адам ұлы арманға
ешқашан да оңай жолмен жеткен жоқ
биіктер биік екен
жанына барғаныңша
ұзақ жол қиын екен
дамылдап алғаныңша
өмірді сүйіп өтем
дегейсің барда мұрша
күйік те күйік екен
ұмытып қалғаныңша
биіктер биік екен ооо
биіктер биік екен
жанына барғаныңша
ұзақ жол қиын екен
дамылдап алғаныңша
өмірді сүйіп өтем
дегейсің барда мұрша
күйік те күйік екен
ұмытып қалғаныңша
сыналғанда
аспан құлап кеткен жоқ өмір әлі өткен жоқ
адам ұлы арманға
ешқашан да оңай жолмен жеткен жоқ
жұлдыз эф эм де таңғы шоу
таңғы шоу жұлдыз эф эм де
ыыы мына жерде бір жігіт қосылып ыыы отырған бүгін студияда отқан жігіттердің ыыы әрқайсысының киіміне қарасам ешкімде жейде жоқ екен аха
түйме ағытып амандасайық деп едім ғой
ассалаумағалейкем нұреке
тағдырлас қалайсың
тағдырлас ммм жұлдызды жекпе жек
ай қыздар бір құлады ау мына әнге дейді жаңағы ән тұсаукесер болды ғой иә тұсаукесер биіктік деген ән
өте әдемі ән екен рахмет әнін сөзін кім жазды бейнебаян енді болады ма алдағы уақытта
бейнебаяны сейсенбі күні болады күтіңіздер ііі шатты сейсенбі күні тұсауы кесіледі бейнебаянның
ііі бізді бақыласаңыздар хабарлаймыз өзіміз мхм
сосын ыыы әні алтынбек иманбетов деген қазақтың керемет талантты жігітінікі композитор алтынбек иманбетовтың жазып берген көңіл күй деген жаңа әні жаңа жазылып жатыр жақында тыңдайсыздар
ыыы сонымен қатар сөзі қазақтың айтулы ақыны айтыскер ақыны ринат зайытовтікі сөзі
ммм ы алашұлы керемет топ дейді берік отсың дейді
жақсы қабылдап жатыр сені молодец ей
жаңағы әннің сөзі мағыналы екен дейді
жасұлан қайырлы күн алашұлы қош келдіңдер новый солист орыс деп қоймайды менің күйеуім дейді
мен қазақ деймін айтыңыздаршы дейді қазақпын қазақпын ол негізі дагестанец
я вообще не знаю что это такое и вообще кто эти ребята деп қойсаңшы
сөзі мағыналы екен мхм бәсе құтты болсын берік құтты болсын алғашқы әніңіз дейді рахмет
алашұлымен жазған алғашқы ән ба осы алғашқы ән алғашқы ән иә
мақсаттың орындауында ән тыңдаймын
беріктікі жоқ па жоқ өкінішке орай үлгермепті
жоқ шынымен де бізге қызық болып тұр беріктің і жеке орындауында да ән тыңдағымыз келеді
қазір бола ма болашақ келешекте жеке өзі сүйемелдеп шынымен ешкім дайындалған жоқ
ыыы беріктен сұрасақ әу дей ала ма жоқ қазір үзілістен кейін мысалға әу деп жіберсе болады негізі

мхм себебі жаңа ыыы алашұлы тобының әндерін ііі енді бірігіп жігіттермен жанды дауыста айтқан кезде ыыы беріктің дауысы біраз адамдарға ұнап жатыр
күшті күшті көп фан парақшалары бар топтардың бірі сіздер сияқтысыздар
мақсат рахмет фан ерзат фан алашұлы фан алашұлы рух
ыыы ол адамдармен жұмыс істейсіздер ме
енді әрине біздің фандом бар
біздің фандом өзі қызық ыыы әртүрлі ат қойып жатады ғой фанаттар біздің фанаттыларымыздың аты рухтылар рухтылар мхм
қандай тамаша шынымен де рухты керемет иә біздің тыңдарман өзі жанкүйерлеріміздің өзі өте патриот жандар иманды инабатты жандар
ііі сол кісілерге үлкен алғыс айтқымыз келеді
біз қай жерде жүрсек те тілекшіміз болып қандай іс шара өткізсек те жанымыздан табылуға тырысады әрдайым
сол үшін үлкен алғыс айтып басымызды иеміз
рухтылар деген жақсы ғой иә күшті естіледі мысалы менікілер пиғылыздар і білеміз ғой
пиғылыздар енді берік фронт фронтмен болды ғой дейді
болсын бұйыртса болсын ба ия болсын дейді болсын ағайын
мақсат қолы ашық жігіт қой негізі берік фронтмен болып кетсін бе ағайын болып кетсін болып кетсін болмасын дейді әзімбек енді негізі
ы біреу көбірек ұнайды деп айта алмаймын барлығыңызды қатты қатты жақсы көремін дейді
ақбибі қазір ыыы үзіліс жасап алайық ыыы мақсат рахметтің әнінің тұсауын кесейік иә мхм
әннің аты қазақтың жүрегі жүрегі кеттік
таңғы шоу
жүрек қазақтікі сақта сақта қазақтықты сатпа сатпа азаттықты
жұлып ала алмайтын саудаланбайтын жүрек қазақтікі
таңғы шоу жұлдыз эф эм де
түф сөзі не деген күшті мағыналы дейді
мақсат рахмет бауырымыздың орындауындағы қазақтың жүрегі әнін тыңдадық жаңа ғана
күшті билеп алдық ұнап жатыр мына жерде халыққа мхм керемет тамаша дейді ерзаттың биі күшті дейді сөзі не деген күшті дейді
жәке саған алашұлы бір телефон алып берейін деп тұр ау екі рет иә екі рет құлады
крутой трэк дейді мына жерде рахмет орыс тілді біздің ыыы тыңдармандарымыз жазып жатыр рахмет ыыы
берік пен ерзат группалас па дейді иә иә
хит деймін хит дейді
ассалалаумағалейкум жәке мұрат бауыржан ас болсын деп айтып жіберші қойшы ас болсын
ыыы мақсат есіміңіздің әріптеріне өлең жолын жолдапты
мінезі жайсаң шуақты алаш ұлдары қуатты
қайраттыны жігермен сымбатымен құлатты
арман менен биікке тік шашарлар жырақты дейді күшті күшті
сонымен енді бүгін жанды дауыста әндер орындалып жатыр
жаңадан топқа келген берік мырзаның орындауында бір кішкене қысқа да болса иә үзінді ән тыңдасақ ыыы
жеке өзімде жеке ән қазірге жоқ алла қаласа тыңдай жатарсыздар ол да болады
ыыы макс надеюсь стану ли я счастливей
әзірше халық әні құсни қорлан ыыы қысқаша орындап берейін тыңдайық
бір кыз бар маралдыда қорлығайын
табиғат берген екен күн мен айын
мұратқа іздеген жан бәрі ау жеткен
дариға ау арманым көп не қылайын
ахау арман
құсни қорлан
екеуі туған екен бір анадан
жігіттің арманы жоқ сүйгенді алған
өй жарайсың браво керемет жарайсың
қателеспейтін сияқтымын бір нәрсе айтсам қазір аха
ыыы бұл ән беріктің толық мүмкіншілігін көрсете алмаған сияқты
бұдан да ыыы әрине иә иә әрине әрине топқа
әй дауысыңызға сөз көз тиді ау деймін бәке
негізі келген кезде топқа келген кезде алашұлының репертуарындағы ең қиын ы шығарманың бірі ол батыр баян жыры аха
сол батыр баяндағы әзекеңнің жоғары нотасы бар еді соны ала ала ма екен деген үлкен сұрақ туындады
сол батыр баянды орындаумен топқа кірді ооо
әннен кейін далаға бірақ шықтым ғой өтті өтті дейді қандай тамаша берік алға дейді

дауысыңыз қатты ұнады дейді
түү дауысына сындым дейді
і не деген керемет дауыс дейді иә
ііі мына жерде бір жігіт қосылыпты бұл жігітке енді бәріміз бірігіп ассалаумағалейкум деп қояйық ы өте құрметті азамат
ақсай микрорайонының ықшам ауданының халық әртісі дастан әртіс

енді алашұлы мхм жаңа берік деген ыыы топтың мүшесімен алашұлы тобының тағы бір тұсауын кестік әндердің тұсауын кестік қоштасайық
ыыы бүкіл ыыы тыңдармандарға ыыы жұлдыз эф эм радиосының тыңдармандарына тек қана амандық есендік тіледік
елімізде тыныштық береке болсын рахмет ыыы
елімізде амандық болсын халқымызда ауызбіршілік болсын ішкі сыртқы жаулардан сақтасын алла тағала
әрқайсыларыңыздың отбасыларыңызға амандық тіледік біз
баршаларыңызды жақсы көреміз
сабыр ата айтпақшы әр қазақ менің жалғызым
әр қайсыларыңыз біз үшін бауырсыздар аман болыңыздар ыыы әмин әмин
бүкіл жақсылық тіледік жұлдыз эф эм ал